ما عدد النوافذ في المكان الذي تعيش به؟ في البيت اللي أعيش فيه، عندي تقريبًا عشرين شباك، موزعة بين الغرف والمجلس الشبابيك مهمة، تخلّي المكان منور وتدخل الهواء النقي أحب أفتحها الصبح عشان أشم الريح الطيبة وأستمتع بأشعة الشمس خصوصا في الصباح الباكر